Se ün a ven vei e a sta bin al e 'na coza puzitiva, ma se ün a ven vei e al a d'grosi prublema al e ün cust për la sucietà, al e ün cust për tüt